हैम्बर्गर मांस तैयार करण री प्रक्रिया में, मांस ने पहले अच्छे स साफ करलिनू। छोट-छोटे टुकड़ा में काटी, फिर पीस के चिकनो पल्प बनावई लेनू। मांस में स्वाद बढ़ावण खातर मसाला, नमक, मिर्च अने हर्ब्स मिला लेनू। ई मिश्रण ने मिक्स कर, गोल पैटी बना लेनू। पैटी ने तवे पर धीमी आँच में सेंक कर सुनहरी रंग आवे तक पकावनू।